Ōnūnū, ōnunu me ane wani wana amangaga fiye te wapiki bele ma te fiye na piki iwo iriji fulo me na ane piki wana mangaga bra te wa fiye. Onūnū me i meni tie ke ani soi. Onumume ane mbana na buru na ane ike ani soi treme moku i onunu me so. i piki iwo inji ņa mu bari boye ke anina so ba. I iwo-ingi me so ba meni piki aman-gaga-a bra ke iwo ingi me soba iwo sani na, ani belemaba were ayé men gba gogeye-e ke ani bo swate sō ba. I ani so famate bebe-e i me-ni ke gboru aka-ka kuro maba mok u onumu me wa ke ani soi bra ane i meni bele ke opo bio sama ba i bele ke opo bio samate bebe-e meni buru me ekiba meni ke sikiri famte meni ke belemd biō swaba ī ke beleme bio swate bebe-e because bia te īnbana me na buru me na gbōrū brā bia-bia gboru saki bia-bia buru kala deri tr bebe-e i meni bo inibaname piniba, japu ani pinie, gapu okowa anisimai bra me apira me na anina pele te ke beleme bio swai o sō ī beleme ke samate i ke sooate bebe-e iyari ane tìye mumu te ani diki, ani biate butu, ani biate bebe-e i meni beleme sin krōmaba meni mubu na temiye na ōkība, ī meni tatari mubu me bio sikiri wenū, sikiri wenii sikiri famba piki temiye so sikiri wenii sikiri famba. I okome ke ani sikiri fam te bebe <noise> mai kramaye ane i meni ke kuro mate-e imeni tari buru me ke swaba, ani saki i buru me ke sawai saki i piki fun kalai ke swai so that buru me ani bo mimim ama because ja bu̠ru̠ numumai ani bo nunu ma so tha i fun me ke swate ani gre-gre ba i o̠ko̠me ke swat e bebe-e i meni bo inbana me ke swaba, i inbana me ke swate-be-e i meni bo ani temi gbo̠lōmaba. I temi saki i pulo ke swate i temie, i temie, i̠ te̠mi̠ wenu̠ itemi fam-te iye ri so̠ erite meni so i̠i̠ ana ni sime na ibi bra simete. I̠ te̠mi̠e saki i̠ piki gbon bele lama dikie wether fun pakate na fun paka-a na. So moku i okome ke ani yefam-te bebe-e. <noise> I̠ meni ani okiba meni ani̠ ke pani ingaji okiba ke ani duba ke pani bo swa ba meni ani pōnōba, ani pōnōba i̠ ani pōnōte be̠be̠-e̠ i̠ meni gbain kuromaba iwo inji fulo wake̠ ani̠ so̠i bra ane kalabarina amangaga fu̠lo ane iwo i̠ngi̠ wake̠ ani soibra ane iwo i̠nji̠ me <noise> before i inji me fete bebe-e i bo i̠nji̠ pōlō ba i inji polo wenii, polo wenii pōlō famte bebe-e ī meni ani sikiriba, i meni ani ke kuromaba i ani ke kuroma te opuro emi i piki̱ o̱pu̱ro me̱-e̱e̱ so̱ ye ba me̱ni̱ ani̱ ke ku̱ro̱maba opuro sibi-me i ana temiba. I̱ ani temi famte bee i̱ meni ani minji ekema-ba aneme ke kuroma ba. I̱ okome ke̱ aniye femte be-e ane ibo be̱le̱ samate, sani i piki bo sa̱ni̱ te̱mi̱ kuroma ba i ke ani soba ye goye-goye ayo anigba i kiri kuro ma famawere. Fulo me belemabariye goye-goye-o i ke gbori-anga kuroma were i okome ke ani ye fam-te bebe-e kiri-konye ane i̱ be̱le̱ sa̱mate̱ iku ani piki wana amangaga bira fulo iku me ane kalaba rina amangaga bra fulo me ane i̱ke ani so̱ te i̱ piki ani yana wariye i okome ke ani ye fam-te be-i meni beleme samaba, i̱ beleme sama te bebe-e kiri konye ane tie, japu iku me tatari i minji me ke swatee iku me ane i ke tatari swa so that iku me dari wenii treme bo pulo ke, iku me deriweni te bō be̱le̱me̱ biō ikele mate bebe-e, i̠ meni bo pulo ke ani bo swaba, i pulo me ke swate bebee i meni pi̠ki̠ werisoba ani piki dari wenii, dariwenii ani bo dari gboloma te bebe-e. I̠ ōpurō minjime, ani saki i so̠i saki minji me kesima bra ane i ke ani swabariye because opuro minji me so akaka biō emi i meni ōpurō minji me ke swaba meni piki ōpurō me ke swaba i̠ ani ke swate ani dari wenii, dari wenii dari wenii dari gboloma wenii te ani bo dari gbo̠lòma fam-te-be̠-be̠-e kiri konye ane tie iyeware ane tie i bo isam ke bo swaba isam ke scuate-e ani saki i̠ isam me ke suwate i meni piki bo pilama ke ani bo swaba. Ani saki anike belemabare go̠ye-go̠ye i̠ swate-o i̠ sani swate, i sani me swa famte i piki bo ani belemabare me swa fam-te i meni piki bo fan ke swaba i ani weri sote ani deri wenii deri wenii ani deri fam-te bebe-e i meni bo gbon ingaji okite ke gbon ibera bo swate i ke ibele lamaba i ke i bele lamate i yeri so nimite mi̠ne ani si̠me na ibibra ani si̠mete i meni bō Ani sinkuro ma ba wana amangaga bra ane ti̠e liki kura kuloma te muju wa tee lamam. Wa tee lamam ereme so amina te̠e̠ kom, i̠ owu so te̠e̠m, ereme so̠ tēēm, kangara so i dōrim, kangara so i dorīm. Isam so i̠ mu tam, i̠ po̠ku krote luabo mu isam tam, ini isam tam, ane wani amangaga bra, ini isam tam kuramebio kulōma saki goye-goye me wa te̠e̠ kon be bra, we te̠e̠ ko̠n, wa sekiye, wa irià sekiye, ini owu tie, i̠ sekiye, i omuaru do̠kuwe̠, alali aru so i dokuwe, egelege so̠ i̠ so̠i̠. Ane wani wana amangaga-a tēē te̠ wa kon be ye. Kura-kura-kura-kura ane wa te̠ē, kura-kura-kura-kura ane wa tēe̠. Wa mi kra buromate jein kura te-ya so ani-ya kura me kulomate saki goye-goye ame wa tēe̠ bra. Ereme piki amina tēē ko̠n, japu piki amina tee kon, ame wake mi amamebo wana tēē kon be bra. Ani piki toru belemai, ani piki amame so̠so̠nmai, ani piki amame duwamai, ani piki amame miete amame piki troko troko mue i ōwu tēe̠ torubelemaye goye-goye in tēe̠ ereme piatō swate ke <hesitation> kiri menji aru bo sote ye mengba goye-goye wa ani be tēē kon, wa ani be tēe kon ikoli so in bai, ikoli so in bai i minji bo toru muba mu ikoli baba ke boba aru so in-dokue ini isam tanri ini isam foi̠ye̠. I̠ teē ya be tēe ōfōri wana ama e. Kalabari̠ na amangaga bra me mo̠ku̠ wana amame wa tēē ya tēe ōfōri ane jein ama, jei̠n ama so̠ alalibo kura me kulomabate i piki tēē bra wa tēe̠ mie ama me wa tēē ya be tēē ōfōri. Wa tēē ya be tēē ofōri te̠ ama me piki dein wana piriwee te wa piki ke ani bra me ke tēē me kon weni̠i tēē me kon weni̠i wabo iwo̠ kurabo soi, iwo kura me ane piki gbosima te wa iwo kura bo so te bebe-e ane wa piki opu tēē me kon. Ereme na. Oyapu na meni sekiba meni tēē ba tēē gbolomaba i̠ sekiba, ane wa ke wana ama gmangaga bra me ye be bra ane miete wani amangaga bra me ani torubelema fiye japu̠ emi wana amangaga bra tēē late̠e i meni toru sawaba isam kōlō-e̠ aneme gba goge-e o̠ pa kura tēē ama belemai i mu isam me tari te bete bebe-e i ke boba, i̠ piki ke ama ogbo me bro kuromaba, i me̠ni̠ pi̠ki̠ ani foiye i ani fo̠iye, isirō me i ke ani foiye i isirō ke ani ofiye saki wani wa sete piki ina dikiye i okome yeweni̠i̠ ye fam-te bebe-e i̠ piki <hesitation> tēē kon, legite ye digia tēē i kōn-e Legi legi te ye digia tēe goye-goye i kon e̠. Wana ama yanabo be ke ama me yana bra me gba tēē me gba goye-goye i ani kone ane wana ama me ani ke, ane wana amangaga bra wa ke amangaga bra me tēē kon-e be bra. Ani saki wani ma wa legi te yediki ye i-deri na ibianga wa derrie bra fari na i̠bi̠anga wa brafarie ane wana aman-gaga bra wa ye be bra ane miete kura me miē kulō mate be-e wa mina tēē ma kon-a ane wapiki kira-a inji bapu inji mue isam tan apu ini sam mue. Iko̠li mutapy i ikoli bai teke bōe teke ama ogbo me bo ane wani wa wana tēē kon-e. Ane wana tēē, wa tēe̠ kuma, ja polo, ja polo piki amina tēē kon-e to̠ru̠ beleme tēē kon-e, owu tēē ba, sekiba, egelege soi, egele ge soi, o̠mu̠-aru doki, alali-aru do̠ku̠-e ane wani wana ama wake̠ ani tes be bra ane miete wana kura goye-goye-ō kura me̠ kura me kuomaba sa̠ki̠ gōye-gōye-o wa teē ko̠n mie ama me bo ane i piki sime bra